א וואש מאשין וואשט וועש. סאו ס'ד- <hesitation> מ'נעמט די וועש, מ'לייגט עס אריין אינעווענדיג און מ'שטעלט עס אן וויאזוי מ'וויל ס'זאל זיין, וועלכע <hesitation> מינע וואש מ'וויל האבן. הייס, קאלט, נישט קיין חילוק וועלכע- ווארעם און מ'לייגט אריין זייף און ס'וואשט אויס דיין וועש וויאזוי די ווילסט ס'זאל ווערן געוואשן און נאכדעם קען מען עס אויפהענגען און אויסטרוקענען.